Mwasola mhh twesha ambani mouwa mouwa rula kwaio utete utete umimi meshalo umime tumbuka huko rasola ikandilie moutwavo mbwakamaka sha umeme yo faida ya yo mwaimu wa sola